Jare oikovi yande ndie ipuere vaera misikataɨ yayemongue jei supeva ñañemuata, yaguata sugui ñamɨi sugui jare ikaviko jokua yayapono aguɨyeara oajaeteyevi yande ñagüiräkuaesa ikavi ñanerëogue